haya, uu- mwe- uulu- ndibe ukinongya unabepo kukona, unono ukukuta ugone vunonu, uitika molosu ukaleke, ulwakwanza ule ukuva namasako, une alinamasako itulo nasikwisa, itulu nasikwisa kwasabau ulinamasako malosu, kwahiyo ikitakiwa tupungusye amasaako, uneve namasako pakilo, uwanze ukusaka uanze ukutai mwe ilelo iji, isasi nandilili, kwasabu nulili ikyakurya nolili inzira jiva. Sabu nawilima, lakini unaiwe kama wilima amasako kipunguka, udemile, uta uleve imboka munajipali wibite ing'uku, usinzire, wirya, lakini wu wiwa namasako molosu itume me sikwisa kwasabu uvu usaka sana uta kilavu uju mwe, kilau ndipilya kiki, kilau ndipiswalakiki, kilavu undungu jundiswala kiki ukukanisa, kutembile ijundiswala kiki, kwiwona pakilo pala wigona wusa wukwanza amambo molosu, usaka, impaka uwone itulo nasikwisa, <noise> sibule namambo molosu molosu ukuntwe, kujo ili uleke uku uve uve nitulu nonu, amasako tupunguse. Tusomesa avana, ili avana vala pyauva nisida, unave namambo gounokwa, uvatuvile isimu, vakuletele. Kama usila mwenda kusola pandungu patembile kwakutembile, akuletire umwenda <noise> kama apo silakio ukupya silikyakurya, uvu udove ikyakurya ndini ukunyumba kusilakie ukurya vikuletera ikyakurya, kuna panyumba u- unapavusimuka une ikyakurya pukile. <noise> Umwenda ugwakuswala ulinago <noise> mloku unokwe labda ukunywa isyai isi- sukari pwire, <noise> u- unu ukuti apangi vunukwa ukurya ama- amakang'a <noise> ing'uku pwire sikupya amakanga makanga, atakama uwona, sila ng'uku <noise> lakini u- ihela ulinajo wiva kukula amakanga, wunukwa amakang'a. <noise> Avange vita kuku, <noise> ijo tunokwe ukurya ichipusi, <noise> isipusi sila sawa unonu lakini utengeneze kunyumba <noise> ukula amakang'a, <noise> ukula indosa <noise> avange indosa valinasyo, ukuli indosa, tengenesa, <noise> juve kunyumba ulya uleke kubea kuko kwikola kubuku <noise> uwiba kwikulu uku kusi ukusikenga ukuku, uku- ukunaukwelewa atengenise ndeti, <noise> kahiyo amambo gala upya wiwona ikyaku u- ulie wikwite, umwenda ugwakusola ulinago, <noise> avanu usomise kuau lakini, uvu umwana nusomisye, <noise> kilavu nukuku kilavu iliva akuhisi ihera, <noise> kilau akuisi ing'uku, <noise> isuku jifwate ijadatu, <noise> ukwanza ukusaka ukuti elelo pya elelo pivuja ji- jihisakeki, <noise> kwahiyo uwona upakilo naituku nasikwisa, masaku kuko masako kila wakati masako tu. Pavusiku ikyakurya amuna, navuno vunobao uku ulutu utukuda wiba kunkunda. Uno ukubea kuku kusilwa kwilima, <noise> wiba kulabda kupalila amasebele. Ikyakurya amuna kwahiyo ukusa ukute ivi ndibea kuvomba imbombo, i- inzira jivava <noise> sasa kama inzira jivava, <noise> jiwikona wusaka, sasa wi- ilula uksaka sana, basi twitanga, <noise> ukulima, twitange ukusomesa avana, ila pya vunokuku u- imboka, uve nimboka, upye wuno kuvugale uve nuvugale, pyo wunukwe labda isyai, uve nisyai, pya wunuku labda pungi mnoko ukuryu uwito iu unoko ukupangui ichipsi, uveni uvenie namafuta kunyumba uve nindosa kunyumba. Wirya, kwahiyo unawune we isyinu isya sinavepo umwenda ulinako ukwakuswala gwakubadilisa, kwahiyo amambo aga unave nakukoni, amasako gala gipunguka, basi vonitolosi sisila vunonu, atu utamu wula wonu wopongwike. Kwasabu amasako gapungue lakini kama gweku utasaka asana, twiswa haraka kwasabu tulinamasako, u- umunumbula mula, mulimasako molosu. Wibea kusibitali uta nakukivune natukikivone kivava, kumbe masaku moloswele, kwahiyo twiswa haraka kwasabu tulinamasoko, tupunguze amasako, tuleke ukuswa tuleke ukuswa mapema.